Wor inama guracha inama amtan goga guracha adha hori goratia kaba amine mal wot chachatia sagale orua dufenini amine wolin nyateni mal arosane inama gurach kun wol fude nade fude wot hore won guda kabdii amtan mal adhan sun getine adha sun wogan getii wo amtan waq kadenoa inama muk gudio jalit wot jebie waq kadet lafsun muk gudio sun bare ibadati bare dhambi midasenimuu.